<hesitation> Goverinemanty i goverinemanty io zen̈y tsy mahay avô andeha ampihatriky lalàn̈a amy izay amy ny tany areky. Ke tsy maintsy tafy volan̈a fo baka irô nay goverinemanty zen̈y mivolan̈a amin-drô avô sahiran̈a zen̈y olo hipetraka amin-tany io.